L'ai pa d'preferense për andé a vëddi ünsport opüra senti d'müzica, sicürament a m'piazu tüti e dui, la müzica almenu 'na volta a l'ani cercuma d'andé a senti ün concerto e ënvece cume eventi sportivi nurmalment l'uma la pusibilità d'andé vëddi l'hockey e alura anduma si dauzin a vëddi la scaudra d'la Valpe